Wukuo abu a'reh eleleh ya, le eih wukwo a'bueh mbe, wukwo mbe euh, okpere e kpehir ola le buan actom koctoni wu nyien a' re ori ki ehe belie, le oka' ki belie abe le okara okpere ok'a, le ofue-nu mi mbu li bu Apa'mi bekwuo ah ah ah bekuel e'bi bi'kuel nn'eten be'kuel n'fefe a' pupuo bi kuel kpuat a'fe le obamu e tse tse ebi e ste stse a'pie a'dzo-dzo bi wukuo le wuri ri lele-le wu' gba gbal, a'pami a'riki le wukuo puat nyi tchue. i n'ri li chi pie wukuo, e'te'h eyami e' riki nyuen' ka nyuen kii nyen ake nyi, le la-ba'-ba ba n' riri le wukuo e' wa a' bu a' kele' mi ke' kel a' kpe kpe o'tabo likuo le' nye-ni be'lie abe n'ki abo u'kel o' ri' ki' ki kie wokuo be' lie, bie nyiam la' he' le- la' he' le ori' ke' ki' ki be' lie oka' kie be'lie a' tchon kwe tchon ni amal a' tchon'ni wa' nyen a'gbal gbal a' tap'kwe, ori'ki chu-chu a'bi bi we' ori'chuehe belie o'ka bi'n nyian a'fe le he e'sgi aya ki w'e oruw tche oka-kie belie a'fe ki tcho' nue, le' awon e mi' nnriri le m'bibi nten e' n' rilki awa, nten e' he aku'kwe, wa' be nyen be' kpe-kper o'luel' lo wukuo. Koro didide ero me nten apipie tche n' kajabo belie wa beh nyen beh kelimikekel beh kpekpe, ogbalo behtchow nma dazng belie mpie nwu rabo, mpie nwu rabo nyi berikilie nma gep belep mburabo benuyue, benyue beh faro beluelue beh ma kpe iji belal lal toroo.